Nlèk hwutsud man'è woy'n mana maf'maf babga sa' è' woy nlèk nkayih nwatta ta' èn tè kata ava bèzlèv ètè taya kuma è n'woy kilab zhèbak sa ba nlèn nlèng tè va zèbatl è ta gèysa a èh b'wankwa èhn nasa ba mdjènahaya kuma èwoy nlèk givèra's nkam ntè tak sugaya èh hwutsud n djèn djèn kabinkam kando lènk nlnè tèv ngaya skwi nasa èman n woy'a dèf maf'maf sa dèw dèw mafasa èt sèdt kè'da ko daw ntèva sa ba è n'woy nasa ndèiya ndèv ga è gada èi ngwots bi mai gada ngwots nasa kam mavar è n'girva nasa amma mavarh gagar sat kanga sunk gèd ntèmiya nigeria zlèmba nga. nga ndiya ntè kullum anga ndish mva'n kawaii